पैला पैला हमी क्याद्दे छेउँ भन्दाखेरी विरामी भएपछि घरम्णाइ बस्ते छेउ । केइकी टाढाटाढा मात्रै हुने थे अस्पताल । वाउँछि घरैको ओखतो प्रयोग अद्दे छेउ । घरै ओखती अथवा जडिबुटी प्रयोग अरिकन आफ्नो ओखतो निको अद्दे छेउ । अचेल भने कसो छ भन्दाखेरी विकास भयाका छन् । अब विकास पन के भया छन् भने सडक पूर्वाधार भय, पुगेका छन् । अब अस्पताल पुगेका छन् । ह विद्यालय पुगेका छन् । शिक्षामा विकास भयाको छ । सब्बैतिर भया छ । अब अस्पताल तिर के छ भन्दाखेरी एम्बुलेन्स पन पुगेका छन् । एम्बुलेन्स घर घर पुग्दा छन् अचेल । मु याँलाई विरामी भयो भने अइलै एम्बुलेन्स बोलाइकन ठ्याक्क ओ अँ याइ पुग्दे र मुखीलाई विरामी भया मान्छेलाई अस्पताल पुर्याउन सक्दे हो । तेसइगरिकन एम्बुलेन्सले चाइ विरामीलाई चाइ पुर्याउने अस्पतालसम्म पुयाउने काम अस्पतालबाट निको भइसकेपछि भइसकेपछि घरसम्म पुयाउने काम चाइ एम्बुलेन्सले अद्दो छ । विरामीको ल्याउने पुर्याउने काम चाइ एम्बुलेन्सको हो । अझ केइ केइ अस्पतालले त एम्बुलेन्सलाई क्याद्दा छन् भन्दाखेरी एम्बुलेन्सको प्रयोग भन्या विभिन्न औसधीका सामानहरु ल्याउने पुर्याउने काम पन एम्बुलेन्सले अर्दिना छन् । एम्बुलेन्सको काम भनेको मुख्यअरि खासमा विरामी ओडा पुर्याइ दिने र पुणा लैझाइदिने हो । अथवा घरसम्म पुयाइ दिने घरबट बिरामी छ भने अस्पतालपुर्याइ दिने काम एम्बुलेन्सको हो ।